Quannu si parra di la storia di la Colombia si pensa subbitu a un rivuluzionariu ca si chiamava Simón Bolívar. La Colombia era na colonia di la Spagna, Simón Bolívar si misi a capu di un movimentu chi luttava pi aviri la indipendenza chi arriniscìu a aviri nta lu milliottocentudicinnovi. Doppu nun canusciu autri cosi nta la storia di stu paisi.